عدد المرات اللي إتفجد فيها هاتفي يوميًا بتختلف على حسب الأيام يعني، بل- بس في الطبيعي تتراوح من خمسين إلى مئة مرة يوميًا أو أكثر، يمكن أن تزيد أو تقل على ح- على حسب الروتين اليومي يعني وبتختلف في بعض الأحيان.